<hesitation> ewetuiye amaa otuye yǝ́ǝ ɩɩ rʊʊ rɨ tɛɛkǝ kɨ oturu yǝ fɨ yɨ ŋ yee oyupǝ, mɨŋ maŋtɩyǝǝǝ, atɛɛlɩyǝǝ, siɛɛrʊwǝǝ, gbomarǝǝ, yɨ o yɨwe kɩɩkɩ wɔɔ yɨ otuisa kɩɩkɩ yɨ ponu kɨ lǝ fɨ le yee oyupǝ sɨsiɛrɩ, yǝ́ǝ fɨɩ yɨ le ŋ yee oyupǝ. Maŋtɩyǝ yǝ́ǝ tɨɨ ŋwɨ yɨ ŋ yee yɩlɩʊ yǝ́ǝ tɨɨ ŋwʊ yɨ ŋ yee yupǝ yǝ́ǝ fɨ yɨ ŋ sɔɔ vue, yǝ́ǝ fɨ yɨ ŋ kpii mɨ gɩcaarǝ yɨ ŋ yee akɩcaayupǝ Atɛɛlɩ kǝ́ yáa nyaalɨ yɨ ŋ kpii rɨ oyu ru ŋ yu, Siɛɛrʊwǝ wɔɔ, yǝ́ǝ fɨ yɨ ŋ yee asiɛɛrʊyupǝ Yóo koru esie siɛɛrʊʊ, yóo koru arʊʊ siɛɛrʊʊ la rʊʊ vǝ́nɨŋ wɨ le wi. wɨ la pa nyɩŋ wǝ́ a la lɛɛ wʊ, o lóo koru ǝsǝǝrɨ wʊ yɩ lǝ tɨnɨ e pe e a mɨ fɛlɩ kɨ wɨ siɛɛrɩ wɨ yee kɨpupukǝ. A paa mɨ ri kɨmaama ɖuturǝ ɖi siɛrʊ wɨ lǝ́ǝ pǝ wɨ ŋ, enii yɨ kpii oturu wɨ lɨŋ tɨ wɨ tɛɛ. Eniye yɨ kaamɨ enii lǝ ǝyǝfǝŋ? Yɨ kaamɨ jaŋgbeelerǝ le enii, fɨ rɨɨ Kɛɛtǝmɨceŋceŋ fɨ ko fɨ ŋ rɨ kɛɛtǝtǝǝ kʊraa la alɛɛkǝ fɨ ke fii kɛɛtǝmɨceŋceŋ fɨ ko kɛɛtǝmɨyi fɨ ko kɛɛsɨsǝŋyǝ. mɨ kɛɛyitǝǝ eniye ŋʊŋtɛɛ nɨŋ tɨ ŋ pǝ mɨŋkɨsa wɔɔ, oturu ŋyo otuisa yɨŋ tɨ ya nyaɩ yɨŋ tɨ ya nyaɩ siɛɛrɩʊ anyɩŋ wɨ lǝǝ tɨ wɨ kpii. Ɛ a akaŋyǝ otuisa yɨŋ tɨ yɨ kpii, ademɛyǝ yɨŋ tɨ yɨ kpii. Eeee mɨŋ mɨ atɛɛlɩtuisa. Anyɩŋ ya ya ya yáa taa yɨ yɨ ŋ faŋ yɨŋ nyaɩ duturǝ ɖii ŋʊŋtɛɛ lǝǝ tɨ ya lǝ́ǝ pǝ. Enii lǝ mǝrǝ ke yǝǝ tɨ ǝǝ yo ko wɨtɛɛkpǝ yɨ ŋ wo tɨrɛ yɨ ŋ pɔrʊ, o loh wo tɨrɛ a pɔrʊ ŋʊŋtɛɛ nɨŋ pǝ pǝ ŋ culuu kɨto oturuu ŋyɨ otuisa yǝ́ǝ yǝ́ǝ pǝ yɨ ŋ taa yɨ yɨ ŋ faŋ. Mɨ kɛɛtǝmɨceŋceŋ fɨ ko tǝmɨyitǝǝ kɛɛsɨsǝɛŋ ke fii ŋ rɨ kɛɛyitǝǝ. Oturu ya yáa taa yɨ yɨ ŋ faŋ, vǝ́nɨŋ yǝ tɨ ye fii kɛɛtatǝǝ wǝ́ ŋʊŋtɛɛ ŋ ne tie ǝpǝkǝ wɔɔ enii lǝ mǝrǝ oturu yǝ tɨ ye tie a ɛɛ ewetuisa la anyakǝ wǝǝ. Kɨto vǝ́nɨŋ mɨŋ ŋʊŋtɛɛ laa nya ya lǝ́ǝ pǝ rɨ wɔɔ yɨ ŋ nyaɩ. Kɨto wɔɔ ŋyo otuisa rɨ kɩɩkɩ yɨŋ nyaɩ mɨ enii ŋʊŋtɛɛ naa nǝ́ǝ pǝ oo.